<hesitation> danuti tiko nani xhini iin kikui xa'a oni tidá ni kon nodo no iin toto no in yuyú, nikun konrodo tité iinti ni kon kuitá kan a kanti, no'o i iin tidá ñoo, teni xa'a tidandi kitiño anikanti, te kan inkati, niná niná tida'a no ko ni ya'á ni xhandi nanri, noni kantí teni tinti xhin tiati tenitinti ta ni tuti diki iin ti daño, ni tuti ni tuti uu oni vuelta diki, nrida kanti ni kutoni ina xa nati dati nati itida'a ñoo, exun xa'a ni uñunaté dani kiti ñuu, ihó nanyido ndanungueti, té nakununu te ña yu nuno ñokotini ini ná tekuti tekutan tintí.